e re'en kinch'aj wutz'yaq nab'eey e kenchukun taj pi kinchukun cha'nem rii' kinmal wutz'yaq kitz'ilb'a' waal kink'am b'iik kinchaja' chi' nem ya' e wural k'o jun nemalaj ya' k'olek e saq riij kinb'eek kan mub'a' niwutz'yaq pi k'aj xib'on kinmub'a' nan pi ya' tek'ara' kinak che rich'ajiik, kinak che rich'ajiik chu taq ab'aj, e kin kinwaqan chi riij ni q'ab' kinb'anan otz rich'ajiik kinkoj rixib'on tek'ara' kin kin waq chu' chu' la b'aj kinmin pil ya' kinwalsaj xib'on chi riij kinkoj jun welt che chi riij niq'ab' kinch'ajan ozt riwuqiik kin ka awutz'yaq kab'anan tek'ara' kamin chek pi ya' kakoj chek ya' chiriij rik'in jun atol kakoj ya' chi riij chi riij kawalsaj xib'on chi riij kawilan era'at kawilan la' saq chek riij lawutz'yaq kalik'b'a poon chu riq'ab' taq chee' o chi' taq k'eem ke'el chi' taq ya' chu' taq ab'aj qa qa kalik'b'a' wii' la wutz'yaq y rimal k'o qaq'iij alnaq kicheqejek wa at k'o pawuchan k'o pi wuchan el nipilan kinkojon lo mismo kinb'anan kinmub'a' wutz'yaq kinya' pi k'aj xib'on wutz'iyaq kinwuqan ota laj riwaqiik kinb'anan. ya saq chek riij kin kin <noise> kinkoj pi jun chikyach kin kinmal pi jun chikyach wa maltaj naq chek kinal b'iik kinkojo' chu' taq k'alaab' kanlikb'a' chu' taq k'alab' cha jaay k'o walambre chila' kintaq wii' tek' mal q'iij kichaqej qa qatz'yaq che qach'ajan pe otz qakoj la q'ab' k'o chek taq wunaq e kikmu' kitz'yaq e kiki kiki ya'an kiki min kiqan chi riij otz rimiik kiqan chi riij kiki kiksutuj pil kiqan pil baño tek'ara' kik kikojon chu' taq ab'aj y kikoj kiq'ab' ke'ak che ch'ajiik e chi chiriij kikb'aj lera' otz li tz'iil ke'el chi riij xaqara' alnaq kisaqb'ek e re'en si e niq'ab' kinkoj che rich'ajiik niwutz'yaq k'o achoq'ab' kakojon ke'el li tz'iil nik'ot achoq'ab' ke'lt tz'iil chirij li atz'yaq pe li liix k'o taq liix kikoj re lona re k'o taq liix re re tela kikojon alnaq riij kisakb'ek xu' la' jat'araj nitziij chiwan.